﻿انا نخدم كمترجمة، و <hesitation> الترجمة حاجة أنا شغوفة بها بزاف تعجبني بزاف. ملي ب-بديت في هاد المجال و وجامي ندمت بلي خيّرته. <hesitation> ت-يعجبوني اللغات، يعجبوني الـ <hesitation> كيفاش ي-يعبرو على ال ال-لانسان و على ثقافة الانسان و على تربية الانسان.